Intu capia sampang ada ki nassa'i na kua' kitte pata nattunnaji beru meingji ri anakkang' disamang' mei' ri anakkang' kang' nganu to' e' tallakulle' e' langsungji kulle' kinrang' ya tapi perlahang injo' jadi kamua injo' e' lampa meko nganui' lampa meko la ra sapu-sapui' pertama kua injo' mulaimi nganu suro mi mimminahang loro di amma'na sama maccami injo mange' allari-lari' injo mange' e' mulai meko anui' e' sapu-sapui' maeng mu sapu-sapu e' sekitar satu sepa sihulang ro' raunghulang, tallu' bulang e' maeng meko anui' e' e' dilabra i' rolo do, tapi' injo peratikangi na isse mako daungi ere' setia'i nu painung injo e' sapu-sapu'i sapu-sapu'i poko'na kemudian injo samudoto'i kanre pa'bojangi kanre, kah na nganu macca to'ji boja' sunnarenna' tapi semanga'na re' ko nganu ya e' bere'nassaiko ku' kua kau pata' e' sapu-sapui' kemudiang injo' e' lampa mako suru' minahang loro di amma'na todo' kah ca'diyi ji, jadi samanga' anui' lompo-lompoi' pe' daungmi ya anu pattambangan' ri kallongna, jadi supaya anremo na lampa mange-mange do itu capia pole sammang' nganui e' e' apa macca to' itu pole capia sammanga nu dipakai' a'nangkala. Nu' suang ni pakai nangkala nu lompo pi do', tapi nu bantu'a nia kaddo-kaddoro', kah sangangira kan pakua minjo', bahine rong buru'ne kan beda intu' bure'ne ya kan kaddoroki jadi injo na samang' olo-olo pada capi' sama umuru'na kaddoro' to'i ni pole samang' di anui' inni capi'a supaya samang' garring-garring do' tapi biasa intu anu arra' to to' di kua' lampa ni' sunti' capi' jadi sampang anganu to' injo allangeri' ri kau anganu to'i injo samang' lampa ri anu anre'na lari-lari mi mange-mange kemudiang e' injo sapia samang' pada to' ji injo samang' ri tambengi ri' sirina na dosa ba' samang' nganu'i ta'biasa moe'-moe' to'i ammuni-muni injo' samang re' pada ta ngisse'i kua', la nilukkai' kala' dikurei' biasa to' injo macca to'i iya nganu ammuni <laughs> babana gora-gora <laughs>